والله ما أتحدث أنا ولا لغة، الحمد لله. ما أتحدث سوى اللغة العربية بس، ومكتفي بيها وراضي بيها. تراث أجدادنا عشنا عليه وبه نموت أحرار. ما تكلمت أنا لغة ثانية، ما أحب أتكلم لغة ثانية. أصلا أنا متكلم باللغة العربية وبس في وطني العربي. اللي يبي يتكلم العربية، يا أهلا وسهلا، نجلطه في الديوانية، واللي ما يبي، الله يستر عليه. أنا ما-ما أبي أتعلم لغة ثانية.